हों हों बालू चोटी बडोंद ता मेते भोत अछि औंदी वन ता मिन ज़्यादा चोटी नि बनाई पर जन बाल पकन अर वेमा हम बालू ते तीन बारे बार हिस्सा मा बाँट दयान्दा तब योक तरफा उठौंदा तब दूसरी तरफ बे यथ कना तब बीचे तरफ बे माथि निकना अर इनि अगिन-पीछिन अगिन-पीछिन वेटे रन ,फिर हमा आसपास भी लोग भोत अछि चोटी बड़ोदा ता उ चोटी बहोत सुन्दर लगन बड़ेते।